Ọvẹn yẹ nyẹnẹ ga asọm emo ara a na ye ẹrimini, wa eyak asọm emo ja ivẹi amani. Ọsọm ejara Ọsọm we umani ivei, ọsọm ejara ọsọm we umani ivei, osọm nwẹ akakẹ ọsọm asi ọsọm we uto utu yẹ ugọnọ Ọbazi, uto ọrọbọ ọbazi e̱rẹ ẹnẹb ma ayẹ and nam nni nsang ye nkemi utu nwe. Ọsọm ẹjara ọsọm we ẹma mọ e̱voi una ọsọm jen wa utu ye ẹrẹ erimini ọsọm ẹjara ọsọm we uto ọrimini unyi obẹ emo ọsọm wa utu yẹ erimini, ọsọm ejara ọsọm ọvẹn ọsọm ẹma mọ egani wa utu yẹ erimini. Ọsọm wẹ unugo utu yẹ e̱dọnọ sọọd, udọnọ sọọd ẹ wa utu yẹ erimini Ọsọm wẹ ujọk asọm ọrimini ubọni uru unyi ọnyi wa utu yẹ erimini, ọsọm wẹ uma sọọd uye ga eyena wa utu yẹ ẹrimini. Ọsọm ejara ọsọm wẹ ugọnọ ọvẹn uto ifiọk yẹ Ọbazi unyi mọ wa utu ye erimini. Ga yẹ odo Ọbazi unyi ni warẹ ọvẹn gbọgbọri and nam nyẹnẹ bẹ, adọnọ sọọd aye, ajok asọm orimini, adoro akọkẹ ọrọk, sọọ aye, ajak ọrimini ajok, anyi ọsọm ẹjara ọsọm utu nwẹ ẹrẹ ẹrimini urimi Egọnọ yẹ adoro on ẹ ada asọm aba gakọng, osọm we uda asọm uba gakọng utu nwẹ ẹrẹ erimini urimi. . Ọsọm we uma asọm ushɨne utu nwe ẹrẹ ẹrimini urimi. Ọsọm wẹ uru ubere ga akakẹ ọrọk ẹ utu nwe̱ ẹrẹ erimini urimi ọsọm we udoro ake, kẹ ọrọk ga ẹgbẹghẹ ẹjara ẹgbẹghe utu nwẹ erimini urimi. Ọsọm we ubere ga ọrọk ye udot, ifinang ugana utu nwe ẹrẹ erimini urimi. Ọsọm ẹjara ọsọm uma ọsọm garigari una utu nwẹ ẹrẹ erimini urimi. Ọsọm we uma ọvẹn ọsọm uda ufẹ ma yangẹ, ubere ga akakẹ ọrọk ẹ ure ma itinana, ma ifid gwa ọvẹn nwẹ nwẹ udoro je wa ne erẹ. Ọsọm wẹ uru ukemi ọsọm ga ọve̱n ejara ọvẹn yẹ una ọsọm nwe ọvẹn nwẹ ẹrẹ ẹrimini urimi Wa utu yẹ ẹnẹ b yẹ ọsọm uto, udọnọ sọọd e unyi Ọbazi Ọsọm ẹjara ọsọm wẹ uru ukpọnọ Ọbazi ga akake etu, ugọnọ e e ye̱nẹ wa Ọbazi uzaga mo, udọno sọọd unyi Obazi wa asọm nwẹ bẹ agọnọ utu yẹ erimini.